Fransuz madaniyati juda boy va ko'p qirrali bo'lib tarixiy va zamonaviy jihatlarni o'z ichiga oladi. Fransuz tilini nafaqat fransiyada balki ko'plab mamlakatlarda ham rasmiy til sifatida xizmat qiladi. Fransuz adabiyoti jahon miyosida tanilgan. Fransiyada sanatda ayniqsa impressionizm va post impressionizm kabi harakatlarda yetakchi bo'lgan. Klladua mani, paul de dezani va genri mattesi kabi sanatkorlar ham fransiyada mashhur.